די וועג וויאזוי איך וואלט געפארבט א ציממער איז אז קודם וואלט איך גענומען א שטיקל- סיי וועלכע זאך <hesitation> נמשל א פאפיר. כ'וואלט עס ארויפגעקלעבט אויף די וואנט און איבעראל און נאכדים וואלט איך געפארבט די גאנצע גאנצע מיט איין ספעציעלע קאליר און נאכדעם ווען מ'פער- מ'פינישט די ערשטע קאליר נעמט אראפ אלע זאכן וואס מ'האט געלייגט אויף די וואנט, די פאפיר, און מ'האט א דיזיין.